登，登记是最重要的。

较多是非法的地方，他人要给政府赶去别位住。

在我的国家若是要去别,别位，我人是要，在国家里下我人是有身份证 IC，若是要去国，外国，我人是用 passport

我喜欢，[um]找孩儿，我自的孩儿，跟他讲[um]做好人，顾他，[um]了解他，[um]等他身体[um]不好，这久等后次大个了他会晓做人，能够跟朋友做，跟朋友做沟通。

我朋友啊对那样事情紧张，我会去打气，我会跟他讲不可那紧张，每天找他去讲讲咯，你找人讲了，你就不会讲会紧张咯。哒还有跟他讲得较冷，冷静咯，um 听听歌。你不可想太多。

这次的孩儿是 suka 打篮球，我人这久的孩儿 suka 打篮球，骑脚车，没他们在家里玩电话，电脑。

跟家里的人排排庆祝。

啊，我的国家，啊，人怎样投票。较多就是去投票中心啊。投票站较多就是学堂。um 不错啦，投票的，啊它的啊， <noise> um 不错这个 <noise> 做得不错。

我 suka 去跑，跟朋友有时间去啊，去外后跑，搭脚车，没就看人运动走走。

很好，这阵做的东西较方便，全部会 um 上网它哪里可以填，了交上就好了，不用去政府部门弄。

um 在我们国家这找律师不困苦。当今律师蛮多，很多不，um 蛮好的律师咯。不讲，不讲 um 没经验的，多数有经验的律师啦。哒你可以问边边的朋友啊，你身边呀朋友问讲哪一个较好咯。他可以介绍你。

会，um um um 自驾车,我自驾车，um 没问题，我只能够开，驾普通的车啦，啊，um 大辆的车，甭敢驾。 <laughs>

放轻松是每天 um 欢喜。别想过头多，每个人跟朋友，家里人好好讲话，吃饭，时间到休息。

有，这阵一下就要落雨，不一定天气。

我觉得我最骄傲的东西是 um 我从小个读书，自己会晓读书。免我的母亲去烦恼。

它给我人较方便也甭讲去银行弄东西花时间。在家就可以，能够弄。

在我们的国家这投票，投票就是跟早早一一样咯，我们要去到[um]多数在学堂咯，[um]我去到学堂，哒他，你可以走去排队咯，许多人你就得排队。哒他会拿一张纸你，你得要，[um]那个要读，做记号咯，哒你放一个箱的内。[um]它，它都那个就是这样走哒放一个箱内，蛮相信的地方咯。

银行怎样确保我人的钱是安全的，他人应该不可透露我人的 um 银行户口给别人，银，银行户口是不可跟别人讲的。

我 [suka] 他们 有东西比较经验他们教我们我们就会我们会的东西我们可以教他们

我会晓煮的东西就是意大利面。因为它是最简单的东西。um 从一起在大学读书我就会晓煮了。

我人家庭算钱是不严格。um 母亲每次跟我人讲不可随便花钱。钱要收起来。没，没用的钱要收起来。

他们很有创意的是，我是觉得是有一个 um 我现在挂我的车内，他们用珠 um 一粒一粒这样窜，窜了哒做一条，做一个十字架。哒我这样这久我这样买了挂车，我觉得很特别咯。它很有创意。

这次的家里用的电器，呃，较方便，免用过头多人工，因此是我人每天这个很厌，我人回家就能够用电器来收拾家里。

我不晓玩乐器，我每次是 suka 看人玩 piano

较多，家里的人照顾。

较多自己家里的人照顾。

我 suka 穿普通的衣。有候领，有手手，袖的衣。

um 以前我去那个地方，一个 um 动物园那头看老鹰，很少看到老鹰 um 这久很少看到。

我人政府给的，给人民的帮忙是很多，对我人来讲，政府若是有好好发展，我人住的位是最好的了。

我住的位最看到最多的真的是狗，也有野狗，也有啊家里人养的狗。

um 每天打家打电话给他们咯，关心关心咯，um 去有讲讲 um 问问事家的事情这样咯。

在我这社会内啊，那个较老的一辈的人，他会教年轻的，是讲以前他们走的路，啊怎样走咯，交代年轻，教年轻人得注意咯，啊怎样较好，[um]什么可以做，什么不可以做。这是很重要咯，他们，毕竟他们有走过的路。你们得要去[um]去看不可再走不可走的路咯。

我是最怕手机有辐射。若是没辐射我人能够每天时间有空看电话。看过头多电话 pun 是会我人没什么时间跟家里人好好讲话。

我人国家的学堂是可以讲很多款语言，有讲番呐话，唐人话，有讲印度话。

人工智慧是对 um 科技新的发展，以后人可以甭用那么多的人工来做工，以后。

我喜欢的，啊，音乐家有 Richard clayderman, 还有那个意大利的 Andrea Bocelli, 啊，歌手嘛，我喜欢那个，我喜欢那个，中国的周深，ya, 他们唱歌过头好听了。um

um 这久我以前好像有想 um 我想做医生。tapi 不 um 我人功课不好，英文不好，um 这久大了做平常东西咯。做打字咯。um 做噢 office 工咯。这样。

天气它会变我们也没法。不能做什么嘛。就是接受咯，um 我们活这，在这个世界这天气它会变这我们也会负责咯。人有半时树砍太多啊，还有很多影响到天气就会变咯。

对我来讲，孩儿这次会玩的啊游戏是搭脚车，um 很少有出去爬，爬树，很少有出去 um 玩水，这次孩儿都是在家里。

um 在古晋啊 um 每次这我自己本身很少去 um 电影院看戏。[um]so far 在古晋不错啦 um 古晋的电影院的设备不错 um 音响也是很啊好，很啊，很啊享受啦 um

我没什么欣赏哒，本地的画画，画图，工艺师我没什么看。

手机上我每天 um 做工 um 做工每天拿在手的东西。 <noise>

我第一次提手机有自的电话，会开心咯。因为我提手机的目的是方便啦。较晚回啊，还是去哪里能够打电话回交代老母亲我较慢回咯。做什么能够交代讲我去哪咯。完，我觉得我很欢喜啦。第一次有手机，很方便也很欢喜。

我喜欢听那个老，老歌咯。以前的歌。um 结婚，婚，婚宴他们以前时候听的歌。听了喜欢 um 回到，以前，以前的地方。

我做孩儿的时头，我大个我想做先生，小小时头读书我就想看，呃，我大个时头要做先生这样教学生读书在黑板写字，那时间我们先生是用那个白粉，白粉笔啊，在黑板写字，我先生，哇，我后次大个要做先生，我头脑这样想呐。

um 我能够弹，弹琴 um doremi 不能弹 um 很好的琴 [um]doremi 可以唱歌 melody 这样。

我人的国家，如是要去找律师，是要去找找律师楼。

我从小个没玩什玩电子游戏，因为我的母亲没买给我人玩。我是每次看电视。

到这久我觉得还是在家较好。呃，在家你可以看看电视咯，茶就泡一杯，饼呐咬咬，甭讲去外面走，啊天气热啊，就是讲辛苦就躺躺咯。在家还是较方便。

我最 suka 的是过年。因为每年过年我人能够跟每，家里人，啊亲戚每个人去拜年，讲话，玩耍。

做工，每天做工，有东西，兴趣以外，我觉得很压力的是，就是遇到你的同，同事，不跟你好好讲话，同事不，要害人，这那是最压力的东西。

我是 um 较担心科技 um 这次人用过头多科技做，变做人没想过头多，我是怕以后 um 人会给科技取代。

在这社会的，要帮助的那种啊，较惨的人啊，希望能够帮助的人，就是我是有觉得要提他们好像有少的东西较，吃的东西较不够。社会可以帮助他们咯。甭说提钱啦，提钱会直透啦。就是说拿米啊，拿什罐头啦可以他们吃咯，不给饿。

我 suka 我好朋友因为我若有什么烦恼，有什么事情就是可以跟他人讲，他会跟我人 um 讲怎样解决方法。不就跟我人排排玩耍，忘记我人的烦恼。

政府能够津贴咱我们钱咯 um 给人提东西，then 最好是吃，油别起价，能够津贴 um，给他们人，人 um 跟没钱人能够过好,啊过生活。

我觉得最欢喜的时间是第一次遇到我老公时候，因为有那次我们才会排排。

过去五年我人国家现钱这次没用。用啊现钱。我人都是用电话，用卡还钱较多。

那种不健康的吃东西我是觉得有的东西这样腌的，腌很久然后才吃，那吃多不好。有时候好像咸蛋 um 咸蛋它是这样这样腌久久的，有时候久久吃一次可以。你常常其实吃不健康。吃多对我们的体不健康。

科技对我人好就是这次东西都是很方便，um 免每天去跑 um 免每天去银行，我人可以用电话做东西 tapi 这呐的电话做东西有时老人较甭晓。um 可能会给人骗。

这久很多人做一个 AI 模仿一个人，很像他啊爸，爸爸，还是妈妈这样骗人钱 um，这久我我，很怕这样科技 um

这次我人国家是健康的问题是，这次很多人糖尿病，因为他人这次吃很多外面的东西，吃甜，所以这次很多年轻人得 um 糖尿病。

我较喜欢打毛球，打蓝球，我甭晓这呐运动看起较奇怪，um 打篮球你可以看跑那样长，他们跑来跑去，哒打毛球啊，他们杀球什，也很好看，那很重要咯，我较喜欢看，怎样较有趣。

[um]我呀自种的 ，[um]植物啊，就是，其实是天，天主给我的。他自应该是鸟儿带来的咯。[um]那个红毛茄啊，红毛茄是我第一次[um]种红毛茄并且有收成的，就是在MCO的时候咯，是一个很特别的体验呐，也很[um]感恩的体验。[um]收成了二十几粒本地的红毛茄，这是我第一次，第一次种，后尾全部小小样种蛮多，[um]植物跟菜跟水果树。[um]

这次的社会，社会怎样帮助人，我人能够提钱，提钱跟保护来帮助有需要的人。

我最希望的后次的生活嘞，平平安安，呃，没什么烦恼，这是我最希望的事情啦，你做工顺顺利利咯，哒生活没，没什么要烦恼，这是最好的。

um 这久以后，哒家若老爷，去看较好的地方，那里会好的地方，较方便，有药房咯，有政府照顾，有医生咯，也又朋友很多咯这样。

我 suka, 我 suka 爱情的歌。

我甭晓全部的 um 那个星啊，跟它的星座，我会知双子座，狮子座，其他的甭晓。没讲去了解啦，我没兴趣了解这个星，星座。

um 这久人能够做一个机器。帮助人做困苦的事情 um。好像讲那打铁啊，画图啊，做他们的工。

我最後一次看到劝物是猫。

在这五年内，以前我们住的这地方，就是用线钱去买东西，哒当今科技发达，他们都是用手机这样过，过数。过数啦。手机这样过数还钱，较方便咯。你甭带很多钱。你甭带很多钱。甭怕讲钱给掉下。

有啊这阵一下冷，一下热，一下落雨。

现在屋里朋友 [庆祝]

若是讲我的朋友啊紧，um 对某事紧张啊，um 我会，我会安慰他，叫他，um 叫他，慢下来，um 深呼吸一下，别紧张，别紧张咯 <laughs>

我们家庭较多较顶参加唐人的那个做年 um 啊，喜欢玩耍 um 灯泡，um 放烟花，um 我们孩儿就是喜欢玩耍这样。

较多很好因为它能够 tolong 他人打地基，打给稳了起小学较会晓，较厉害。

它对我人的身体好，能够血液循环。

我 suka <coughs> 算数的东西较容易。

我花一天时间去学一个新的兴趣，我会学画图，我觉得讲画图，是我图画讲不讲很美，我觉得讲画图能够那放我们的心情会，会安，安定，安定下，这是很重要咯，能够，能够冷静自己。

他，他学堂的老师，能够每天能够照顾看孩儿的进度，了跟他的父母亲讲，他父母亲能够讲，去带他人去补习。

我希望能够做自己的生意。免跟人打工。 <laughs>

Tolong 那种穷的人，给他们有吃，有穿，有住

我们这政府也有做蛮好的，在那个药房的我看做很好的福利咯，帮助那个没钱人，百姓，他们[um]那个钱不讲很贵，还的药啊，药钱，可能私人，私人的很咸哦，私人的钱你看一个医生好多钱，几千块，哒政府它在这帮助百姓[um]，百姓的那个[um]他们住的，住药房也好啊，还是买药什[um]看医生啊就照顾到咯。

我这久家的种酸柑，种 ciku，ciku 这久有一点酸呐，有时被 um 鸟提吃去 um